Eks taa olõnõs, midä maq nigu valmista. Et ku maq tii näütüses määnestki salatit vai <hesitation> suppi vai midägi säänest nigu vedelät, sis mullõ miildüs tsukrut pandaq hariligult. Aga lihasöögele maq panõ, eelistä iks pandaq mett, and parõmba maitsõ.